Igga mi heɓa baawɗe wolwuduki e yeeso, ko mi heɓata baawɗe wolwuduki e ɓaawo, gam ɓaawo kam yaadake wutake. To mi heɓii mi wolwidii e yeeso boo, mi heɓaay mi annda koye fofata yeeso, kadi no mi waɗata mi yara hoore ɓillaaji ɗin, mi heɓaay mi taska, mi taskana yeeso.